Yangi yil. Bayram. Yilning boshlanishi, yillik yangi rejalarni qo’yilishi bilan boshlanadigan oy hisoplanadi. Qish sovuq kunlarni his qilamiz qorni his qilsak bo’ladigan oy. Yangi maqsadlarni qo’yib yangi yil uchun yangi qadamlar bosadigan oy.